Cere bi dugub bu ñu béy la fii si afrique, fii si gambia, ñu <hesitation> bojj ko ci machine bi, bi ñu ko bojjee si machine bi ñu yóbbu ko si beneen machine bi mu soq ko, bi ñu ko soqee ñu raxas ko ba mu set, leyandi ko ba mu set, bàyyi ko ba mu findi, ñu yóbbu ko si beneen machine bi mu wal ko mu nekk sunguf. Jigéen bi jël ko mooñ ko, <noise> suusal ko si inde, taal ay matt walla gaz suusal ko, dóor ko, toj ko, suusalaat ko, lay ko def ci laalo <noise> jël gerte dege ak ñebe togg baase, def ci jumbo, poobar, soble, kaani, sotti ko ci. <noise> Démb loolu laa reeree, moom laa ndékkee tamit tey si suba, waaw <noise> cere ak baase.